الموضوعات الي أكون مستانسة وانا اتحجى عنها اهي مثلا الأشياء الي مرتبطة في ال في <hesitation> هواياتي او اهتماماتي نفس اللغات الرياضة الشغل او أي شي انا يعني عندي معلومات فيه نفس تخصصي او في ال <hesitation> التجارب الي مريت فيها او مجرد محادثات شخصية يعني